No, enque no venga d'animalis essu no quita paque no puea sel lechi porque'l gastu es el mesmitu. Güenu, enque ai genti qu'izi que lechi es namás lo que sal delas mamas. Peru allá caúnu. Amás si t'assienta mejol que la lechi animal pos mejol pa ti. La verdá es qu'a mí tantu me da. Dambas me gustan i dambas me hazin bien assínque a desfrutá-las mesmu sea d'avena o de cabra verata.